Kan ana bagaddim sahafa wa gabal nadum mash-hur fil alam da addinya chat tiʼerfa da, assuʼal albasaʼala le da huba, inta shunu ke sawweta yanta anshahar annas chat biʼerfuk, wa basʼalassuaʼal finshan annas istafeedu wa humma kula kan wahid bidor bilga mash-hur da ihawl isawwil khidimealhu gala lai hu sawwaha dugo liga mash-hur da hu kula isawwihaa